Ukpuga ọsọm ẹta. Ọsọm unyi ẹ adọn onne. Badọ ga dong ma anyi e̱ adọn. Gwawọ mu unyi ẹ adọn ọnnẹ. Nọngo arre ọnẹnẹ ga dọng ọnẹswa ma bang atani ukpuga. Ukpuga ẹfẹ ezẹ zẹ ngi. Sẹ ọsọm ugẹr e edodoro ẹrẹ ukpuga mẹ enyi ẹ adon ukpuga mẹ enyi ẹ adọn ọnnẹ ga part ise yange. Ọnegwa ma bang. Gwawo ga dọng emo ma anyi ẹ adon onne yẹ anong adobo nang azẹnẹ ayenẹ babo. Ama gwang ato, ato ukpuga nwẹ adọn ọnnẹ sa imi ama ato. Because egọnọ ato ukpuga, ọmẹn uji mọ! Wa babọ ma gwawọ. Ukpuga yẹ emo a dorogie ukpuga ẹtani ọsọm. Nang na nam ukpuga ọsọm ẹta. Ẹgọnọ ato gwang ga dọng eto onegwa. Wawọ nwẹ ma ọnẹgwa atani ukpuga. wa agobe ukpọng ga osẹ ukpuga ma bẹ ama ọbazi agọnọ wa emo adoro are ukpuga etani ọsọm ashi ẹgọnọ agọnọ ọbazi, agọnọ ọbazi ukpuga ọsọm ẹta. And ọsọm wẹ ọbazi ẹ doro ẹrẹ sẹ ufu agọbọ ẹmẹn ọrọk aye ja ugwama uto ukpuga. Wa nwe je emo aro afe ọbazi. Wa asọm beibei. Agọbẹ akwọrọ ọrọk ga an dibo. Emo abib, adoro ayẹnẹ ọsọm uta ni ukpuga. Nang na nam nni nwa ukwọrọ ọrọk ẹ <hesitation> andiibo. Nam <hesitation> ga akake ọrọk nno nne yẹnẹ ukpuga ẹta ọsọm. Ọsọm we̱ unọng unyie adon ọnnẹ, ga ato adọn ọnnẹ wa wawo ma gwawọ. Family e̱wawọ ma gwewọ wa emo anọng anugo utu o yọ. Ukpuga yẹ mẹ ẹuọi a gọmọ ukpuga anugo utu ayo ama gwang ato, ukpuga ato. Ato gwang atoni ukpuga. Ato ukpuga ama gwang ato, ukpuga ato. Ẹgọnọ ọbazi ẹfẹ ebo yẹ! Ukpuga ayo nwe ama gwang ato, ukpuga ayọ nwe ama ni bei bei. A to ma dọng ashi inam umani uto dọng jẹ sẹ ạ wa beibei. Because ukluga ọvẹn ma jẹng asi ga utu eueng ozẹng Ọsọm utani ukpuga ukpuga osom utani ọvẹn ej ara ọvẹn wa ọsọm unim ukpuga. Ma ne nam nnẹ je akạng. Mi nwọbọ awa egot. Nwọbọ nwa egọt ye enyini, yẹ ọbazi ẹnyini ngọmọ ntene ndana mo wa ukpuga. Nfi nfene nbi dong gwang ga dong nto we urima mann unyini. Ukpuga mẹ erima mann enyini? Nẹmẹ erima enyi. Ukpuga mẹ eje imi ẹnymi ukpuse imit eme eje enyi ni. Wa̱wo ure ga dọng mu uje mann unyi ye. Mu unyi ẹ imit. Ukpuga, ẹgọmọ egọnọ anọng a gọmọ ukpuga, awa arẹbẹ beji. Ukpuga agọmọ jẹ afu wa ọsọm ubaga mo̱ unyi e̱. Ga nam ukpuga na ọsọm nda nne ukpuga wa ọvẹn ma jẹng. Ne nyẹ nẹ ga eje nii nda mọ nang nne o! Owei! Ne nyẹnẹ ga eje obazi ina no cham! Akana ni ne̱ ayẹnẹ ni anyi ni ga eje, ja jẹng nsara Ga ọrọk ukpuga, ma ego̱t ue nam nwa jẹ nne a o! Ga niak ọrọk ukpuga sẹ nwa nda ọvẹn ọsọm! Eiye! Nẹ mẹ ẹvọi nna ege utu nwe. Inam uship asi, akam u ship asi. Emo jen asara ga ọrọk okpuga. Egọmọ egọnọ. Nga jen esa sara gwa ujad ake uzot, gwa ujad jejeje nam mi njad sẹ nwa ndọnọ njad ndo, bẹng nwi mbe ga etu. Etu ọkpọkni, ukpuga ma ọven ma jẹng ẹwọrọ ga utu eyeng ọzẹng. Ma ago bẹ ara anenere yẹ ato ukpuga, ebi ebanga izim emo ja ukpuga aji. Ẹrimi ye gono ba agọgọno ama gwang ato sa eyeng ọzẹng ẹmong, nọ ọsọm ma gwong asi agọmọ ato ukpuga e̱gwu dọng ama gwang ato, ma abe ukpuga ayo ebeni. Egọnọ yẹ ato gwang. Ẹgọnọ yẹ ato gwang atoni ukpuga. Ato ma gwang gwong ma gwang afa atoni ukpuga nẹ aso adoro arẹ ee <hesitation> ukpuga ẹta ni ọsọmi wa agọbẹ ama ọbazi agọnọ. Ashi nang na nam ngọnọ obazi jẹ, ngọnọ nnẹ nnẹ ọsom utani ukpuga.